يعني والله انو احنا من الاشخاص اللي ما نمدح بنفسنا كثيغ فصعب انوتلقي صفاتك عند الاخرين لازم الا تسألم بس يعني بشكل عام مهذب خلي نقول الحمدلله تربيتنا واخلاقنا تسمح انو ينشهد بيها ب أي مكان و يشهدله ب أي مكان بعد فد تفاصيل خلي نقول شخص كفوء يعني مثل ما نقول انو من يحتاجني احد ما اقصر ف دائما يوصفوني بهالصفة هاذي بعد يعني احنا نعتبر اللي يوصف نفسو ب امور ايجابيه نعتبر مدح النفس هي ذمه بس ما مشكلة يعني تفاصيل تفاصيل هشكل وسيم بشوش يضحك يبتسم ما عكره هالشغلات هاي